Xia ñu'untu yo'o ra, vichira ra xiaa safi ku'u kini chiñara takaa taa tiempo kixii chininu ra ta nitiaku ini loo chaai saara vaa ku'u safi ko ku'u kiniira ta taka ra safi kixi mi ya kuiya, yachi uvi semana xiira taa taku sava kitii valiva, ta kuu ntee ta sintiki sanao ntaa nu kanao koo kutoniorika kuvii, ku'u safi ra xika ta'achi, <noise> taa taku sava kiti vali sa'a vali kaava nixi savari ra kuaa nta ti- tintavi nixi'i, ta takuu ya nta mii sava kitika mi tii yaa chiu'uva, sintikiva, urru kuaturika va nixi'i taa mi ñuntu yo'o ra, nta ñu'u safi kuata na kachio takaa chiaara xiaa safi ku'u kini chiñara, ta tiempo kixi chininu va'ava nixiyo, koo safi kini ni kixi ta takaa ra taxaa kua safi xia ka'ani ra nunii xika ka'ani, tuku sava ya naa chiitao ta ku ya itu'u vali na chiiyo i'in kiji ntaa a i'in sava kijia na koosoru ra, xi koso xiaa mi itu'u valika ta xinixi'i yaru. Kuu kini safira xioo ntikuu tu kani ntaa, mia ñu'untu yoo taa kuiya kixi chininu koñaa kuakua kaani, vixii loova saa ta ta'ara yaa ntaa kanii ra nuni ni'i takaa kani, taa safi ra satu safi xiaa safi ra unm <hesitation> sana xaa kuiya tunto'ova kua takaa chi, xia safi ra nuninta ku'u safi takaa, sitachi ra safi xika ta taxa yaka kuaa tuku mi ya safi, ta kuntenikau kanuu nuju kaani ta loo ti'i kachiñuun ta i'i sava kijiva kuaun kachiñu ra vituu kiaun i'i yiu'u xinu, kaaun ntaa ijiun xii ka- kani, yaka kua takaara ntiiva xaa kuiya tuntoova kua kachi miintu nteentu yoo, chi ntixiavantu tufintu su tukua ta xa kua'a ta kua ta kui kuiya kixii chininu ina, ina xikuja na sintiun kachiñuau chi koa ntoo kuakuaiun kaun ijiun xii tikantiji na kachio ta takaara xia ntaa tikantiji ra, safi xian chiña tunteea takaa xinio a kuyia tuntoo kua.